Fomba fiketreha akoho: letà vozon'iny na tapaha, vita tampaky vozon'iny maty i, mamana rano mandevy tena. Lafa mandevy rano igny, alona anaty rano mandevy ao i la onora amizay. Vita onotsy i, tsilahinao amizay vakinao, bakeo tapatapahanao. De ze teanao amizay na atao jojobo i na hoendazy na ho ketrehy sôsy. Miankina aminao fa lafa masaky i azo hany.